Ẹgbẹgẹ ga egwugwu, egbege ye erɨ̃m etami ndoro gwam n-ne-e dek-gbe egogoro se igomo adon ubi ijine ga uviga and akake eje nwe ye ere ere je wabo awobo je azungo ukongo abo obazi we uzaga ye uno eyeng uzeng we uboni ugogo ye ga eje nwe, eje esum ye je abo mo afe ane samo se ure ma no se ugogo ye umye uso onne uma oven ejara oven unye ana ese anwe awa egot awa ba awuwa, nang na no̱rọ be irene odom egot odom egot egomo og-ogobini ebene <hesitation> egomo san ejiji <hesitation> ga egbege ye ana mo gua-adon jang wa egba agọmọ ana oven gbor oven ayo gbogbori gwud ma adon jang ma etutun gang ma unyeng eshi shi jang aboni abo uyeng eshishi afe ga so-od adoro obazi ane, obazi nwobe je nwa gberuk ga egogoro se inomo ekpini se uso onne edomo ni ga dong wane ene enyi osom eyeng ozeng asi awobo je ma uso enana ga uvige asa ajine eziba edono ye izɨ̃m ga ege eje nwe asi egbe uso ayo ane izegizeg <noise> avene gwa inyara gawa gwa uyara gwa nonyo agara nongo eni ada adon orimini ere ga eba ezime <hesitation> ma oyen ejara oven ma eje nwe awa egot uso onne ere ere ma no̱ na mong <noise> je mfe ga e̱go̱t n-mi mfene je.